Eeh! mboga zamani ukundi zakuzihifadhi. Kama nii mani ya kunde au ni msunga wadaha kuhu waha udaa ukabinda kuwa hatayali wauchemsha vikoyi ukabinda kuichemsha waukamua, ukabinda kuukamua pele waanika sasa yasikia kama wiki. Ukabinda kuanika kiya siku walavyo, kiya siku walavyo, ukanyaa wadoa kama huna bigada kotana au una nyungu yakhotana basi wagea ida mboga ambayo iyaka hena zuhuwa wa- wa- wahifadhi. Basi mboga hiyo enda ikae kiasi kwenye kwenda kwembika wateka kidogo nembikha, wakati muda wa shida ya mbogha. Wewe unayo wateka nyumbani wembika wala. Hila kokaa kwa muda wa miezi mitatu hata mitatu nanusu pia yekaa kwama kuianika vitana.